أني أفضل آكل فطور يكون شهي ويعطيني طاقة أحب أبدأ يومي ببيضة مسلوقة مع شوية توست ومعاها فواكه مثل الموز أو الفراولة، وبعد ما أكمل الفطور مع كاسة شاي هذا الشي يخليني أستعد لبداية يومي بنشاط وحيوية.